तोता अनोखी विशेषता य हूंदी अलग अलग रंगा हूदा उ बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूंदन ।इंसानो सै भी बात कौर दिंदा छन। और ऊंकी य विशेषता भी हूदी इंसानों आवाज नकल भी गाड सकदा छन। तोता चूंच बहुत मजबूत होंदी तोता थै मिर्च खाण पंसद हूंदू